اني افضل اني اعيش بقرية صغيرة لأن اشوف انو اني كلش من محبين الريف و الحياة الهادئة داخل القرى الصغيرة و ايضا مو من محبين ضوضاء الي تصير داخل المدن الكبرى.